Sèè mùŋ koà nɛɛnɛŋ kobɛ̀ wii maŋ yai nyààŋ dèè yɛi le, koɓɛ̀i ȧŋ koȧ nɛɛnɛɛ̀ŋ lɛ, wɔŋ fɛiɔ̀ kuŋ àŋ kɔ̀à aŋ niŋ kìlà nɛɛnɛŋ nyɛɛ nyɛ̀ɛ̀, e nɛɛnɛŋ nyɛɛ nyɛ̀ɛ̀ wèè sèèùm woà mààŋ muŋ dènȧŋ e nɛ̀ŋ, weètii mùŋ kɔ̀ȧ koɓɛ̀ wii yo àŋ naŋ yɛi nyȧȧŋ dèè yɛi le.